Dun sarla petel jeego dhowata ta o yewi obornan kare mako. Se o xosa sarla petel mai o duha hedde o xosa limse mako oborna. Don kan pe jeego dodowata ta yahan maayo ngam vulugo to o duhi on na nan bel d um vulugo mai masin.